ما بعرف ما جت فكرت من قبل، اش راح بيصير لو أنه انقطعت الكهربا أو ما عد فى كهربا بالعالم، لكن أعتقد اننا راح نرجع ل لهذا الزمن، كيف كان الناس عايشين قبل الكهربا بتجمعات أهلية وخروجات، هكذا أظن مابعرف.